Sigirlar va echkilar egalarini taniy oladi ularni muntazam ravishda ovqatlantirish orqali. <hesitation> Lekin mehr ko‘rsatish <hesitation> bo‘lmasliki mumkin, sababi ular faqat insondan ovqat kutishadi holos.